Ben nera ru fung kpirɛ aweya ru numkpi ngha kka nyangha numa kpo num kpukpi ngha fi gu ben kpo ru fungha ki saki wurimi inuma kishoo si wege bina nying mum ri sises ru fungkpi akwai num yɔɔ side yirkum kwai numa rukpo mikiso ru kpeeka kiso ra nangmu nya so gu tanamen bai num ka titi koram mum ru kpeha bin tana menam mumki so ra nangnu so gu ker yorm keketam sosai gu mena mum tatanake birabe ka shongh fu numa di tsuwe ovom wuwa ra mena mum abirabe ki shongbo fu num di tsu ra mena mum nyangha men ka dudɔɔr a dzam numa mi di nya yadda kpukpi miki tsuwe a birabe mum ki kpombo ra mena mum birabe kuma mum ki ghwenge bo kpombo mum ra menbo mi numa dzaa mum tee yirye gu fungha saisatanga Mum dosa mbo beyabo zi fen bo bina tana mena mum ben neraki kpo ngha nghadi tsuwe mum fitem ben nera ki kpo ngha siva barhu ngha arhere na menam ubina tana menam ka rharha nasi maage na numa kei na didee sai ga werham werham wuruwi me ki mek meka rherhe si gbang men num diba atsu uwerha he ayisa mum agee mum wurine mu some mum wuriya ubina adzaa mu dzeu ka rharha isei mɔɔ si arum kpi nya ngha kaba tsiya ni yamen kaba tsiya agee ni beya mum boba soma mum bina dzamum tanamen ki nya ngha agomma ka rheke kpi tirhi ceukpe ubin ku tsu men ki arhumen si gbangmen men yita yiti kikorha men men kina so ba a wokaci men ki saki zi gyata rhoɔngha saki zi zee rhoɔgga zi gwerha gwerha razee rhɔɔongha zi si rhɔɔgha Zi gheta ra werhamen bo rhɔɔgha ben bin men ki korhe meni karhe rhɔɔongha vang yɔɔ men tsim atorho men rhɔɔgha uwɔɔ ba nyangha a torho wɛrɛ tsim rherhe nghosi ghwengho gee ashiya a torho nera men ni gha boi rhɔɔngha rherho rhɔɔngha ai bore iyabo na ba men rha ni ya men van yɔɔ mum bore yamen ni zu rha gurangha ko muki nya ngha numa bina tana mena muka rharha men sei guna ngha kwɛra tai guna ngha ubina dzaam tanamen bina dzaa mum tanamen ka rhũrhũ dake ngha so gee ngheba furi bina ghwongha menam bin ku tsu uwerhem wuruwi ki bema sosai ngha ka beyi biran boi anum korhi jee ngha ngha kani siso se ga ner wɔɔ kaba nera ba gee ngha ni beya mum atsuke ngha itser numum gor ngha a tsuka ngho tseryiki songh ru mum nghamɔɔ ghweenf mu nu fungkpi ngha ka tsuke ner wɛrɛ ba tser nu mum ngha ka ba mum nya ngha ngha bamum gu ghweek ka rhũrhũ gee akoi nera ruwɔɔ nera gee mi tõõye ngha wanda iri tser mum yike ngha ra nau ka songh mum mumki yirkum nera di ba gu uwɛɛk ka rhũrhũ Ba ba dzam ge nera tsuke ngha tser ge ngh ba beya mum a dzaa mu uwɛɛk kpirɛ nu mum ku fai aver kira ka we ri tsim ki yei bina mãã yei wɛɛk ha na zi tsitsi ni ya sai ga num kuma korhi jee ngha ijee ngha akwai tser yɔɔ miki ni beyi ki beyi ki beyi tsera da rhum ka tsi imɛɛka vaa. kini tseng vur dzowe ge mini beyi tser bo si dza bo tsera. sei numa kei num ka korhu jee ngha mi na ni gom a kɔrɔha ma sei ga bo kaba ka yisa mum agee bo beyi nya mum ra nan tsera mizi gee to abere abeyi nya mu abeya mum krohuwe bo se abeya se se boka za some bo arherhe ko? Ka za shong arherhe ko ru gɔɔ bɔɔ beya mum beyi varha rherhe ha bai zi tsi mɔɔ boge e itserma kini beyare bo ka dzaa bɔ ghweeyam gu numkpi mu ki tirhi tser bina tana mena ka rhãrhã mengom a gom-gom agom imangha uwerham worɔɔ kaba dzaa rhɔɔ Nyanghi mangyiha vizi goi abina kɔɔ goi jue goi a mɛɛka ghwa men sei ri goma gom gu aner mum ni ya unum kpuwa mangmang ri dzi dzerhemi si dai yerkum num kpuwa to num kpuwa num ka yepa mum num kpuwa num keishuwa num kpuwa num kaba tsuwe eh uvom tsuwe ki tarha tsuwe duk abina kirake ka ni ghwong mum na mena mum numa atsuwe ke kuma tirhi numa uver mum kinigwigwa uver ughaboi over ighwa mee over i fai a vera kɔɔ fai tsuwa mum num a nyanghe we cere bai sei ni rhi tsekan musi beyi boi dakum si beya a mɛɛ dak kum ba nera ka kpom ver ba ben binkpi bok ge bo toma ru teba num ka dzaa ngha mun atsini kirake miki fai bai sei ri yitu numa ge ha num kpu numa kpi num ka motuwa mum. Unum aka dzaa mum bɔi unum aka nyanguwe hwunga mem na dzaa mum tɛnamen uyiyu num kpuwa isi maye fa abina kirha ke unum aka kowamu numu isildi varhu mamu arherherake a rheke kerha umum na ma ikia iki bai tsiwã sai ga kei kirha ngaiki na fusatɔ kirha ke me izi ananga nu bɔ a mei nga nei ga dzewe a gwo daga mum bai tsi benba tsiwa sri anuma tsura dzen age tɔ umen fɛn unum unem iki unum maa ri vanga iyamum diki ki ke rhe. iyamum isi vui guwa hwui, iyamum ri bika nga agɔrha ge men dzewe nga bɔi ri ngagha men iki dzewe nga bɔi ka ghamaa ri vai vai mum nya iyamum a so keke tawɔ har iyamum a so zea gheta i ya yu iki ghapa ri yamen ubina tena menamu ka rhurhu tirhi numa iki nya ijeeunum me some ner gwar igɛ unum wirhe wurhuwi me iki nu dɔso awu unum wu ijee unum Unum wurhuwi ben nerhaka shia ru unum wu ha, asi gua ben pfung gbirhe, me daiwa bi dzidzarhe num kpuwa a wu num kpei har me kpea tsiku num kpurhu mum kpea isi yurhu ku num kpuwa ubinku tsu a wu num kpuwa itɛnamen ivui itima itɛnamen ivui tɛrhɛ konga muanya ijee unum ri tsimum numa num kpurhu kpei ko bena mɛ men bai tsimen num num kpuwa se me be hweek i goi ijue goi mɛ̃ men sesei ri tar we ru unum manu gɔmagɔm bin kpei nga ka korhu mum numa <hesitation> isi dɛ̃ ge mɔ, ru numa kei numa kei ako ver kpo kuni dama mum verkpo kpu ku dɛ̃ ru rhukun ungwɛ̃ mem a kpo imesa Aka bee zi mesa ba hweku izi mɛsa awurhu num kpu ha kei unum nerws tsu ka ungwe menaunga ka sipunga kar mum igũ mum hwui nga mem, nga aififasa mang mɛsanga ri tirhi har nga ma mɛsanga aka rherhe mii mem isai gu yamum irhi bina kirha ke unum ka korha men, numa numa nying